Ngniti ngnima nringhi kokoti. Pabia ni mu fé nrundutuma, mu féri ngnackma, mu docké i- i- nrundutima ngo sinjé, nringi kokotu. Yéma mbhiiké ru- n- n- yéma ifu kokotini niirone mbina: njiibo yéne nruu tadanini, mjiibo, ngnine. Ngnine gwiiti gnima ngo fé sééne. Nkana nfu yongu jabétima. mu rundutu, ma sinjé; ngnoju imatima isaame ibhirani ma budena, ma moojuma. Yona mu gni mbéghine, ma yick mu kognatini monkane. Nkana nfu yongu nkooma, an léébma. <hesitation> nrundutima, nimu loome ka ni an fuckoma, mu suck bhuni mu sighine, mu sinjé. Mu désiné m- m- mu- dicka sowati mhu nrundutima. Kanti ignoju imatiyune ifu saame bhirani. Mu kaye i- iwigna mu nansi diti mu riik mu beuma, mu ni an fukoma. Gwigna kaye bhirani an budna dorong ma yick kan mu gnighi fo lhojatimoni am suubma, mula mode.

Woma fu nsinjénima, mu suckbuni, mu sighine. Mu wunku mu fugoma, mu susé mu baali rundutuma sighine, mu susé mu njkasulorma mu sighine, mu suckbuni mu sighine, mu walitini mu gnooma gnangh ma mu kottuni isighine di dondugughune; gnan lha niirine an fuckone, ka rundutu. Mu nrundutuma ndhi silvisé, mu rundu mu buudena ngnine ndhicka kandi guusu ndhi kandi. Guusu ngo di bétéya, gnii bitikan ngo di bétéya. Ngnina ndhicka ribine an budena. Mu nrundutuma ndhi silvisé. Niirma la gni mu buudena, ayéye narima. Kasulorma mu suusé fo nsighine fis. Maa ndé ifénan ignama nsusé nkasulorma. Nkasulorma mu dimo ngnodomane wu kasulorma. Ifé susé ni kurma. Nnunghma mu bunta susé jana, nrumu. Mu di ifédé nlocka jonguri mbéma an mintima. Mu susé mu nkasulorma nsighine, gungu mu fuckoma mu susé mi ibéna isighine, mu suckbuni, mu ni ma fuckoma, mu riini mu farma; iwigna idicka bhirani an bundena. Ngnina mu rundu, mu tékatimi an bundena di guusuma. Ndéélma dan, idé ignama gni ndééle ngwiti; idé iwa gnome ndééle gwiti. Ma mu kottu ndithi mula rundutini. An-an ngniti ngnima nangh na-ni-rundutuma, nangh na niiroma irotane nkoghma. Yala mbhické niiroma irotane nkoghma? Mu fé an fuckon, bhéckatini mi jorama itéinbatuu an fuckon. Ma mu fé an fuckoma bhuiye dhé fé-dhé a dambu dhé an fuckon. Han-ani-dam-sagema mbhaba bunghati dé, nu baba witine. Ma kottu adé sa kélame ni, watége, mo mu fiyénan, ma kottu yéma ala yonguni maa ngniti ngnima. Fu dickma la fune aloo, mu fé yick fo. Han na a bhanghma dan nu witine, nudi yama na nérine ni. Nu-na nérine, fu dickma la yongumo irégma dhi nsama di yéné nra nérine di fodo. Wo arayime ngnina kunghé nangh ma muujuma, ma yick jééna ruumu dimu kunsune, mula dimo man ringi nrundutu; ndéne-ma-mu nsasi nfuukane ni ma ringi rini ignoju idéne. Ma ringi nrundutu. Mbughune fun fune tibani yuni iningi yune afa a banghma maack dhé. Nudu yama na nérine ni. Iyo, irége layi, arotu, adi baté njongune nsama. Bao agna nthini fa fuckon. Affa buiyi dhé kiighine, dhé gune. Ghuna nfé woma ni mu fé nrundutuma, mo di sickiré ma fuckon Worama mu runtatini, mu sunghé buudena mu ka bhur niiroma igni. Han ghune mu ringi gungu mu fuckoma, téégma mu léni lhooni, mu lakh. Mmigna, ni mu runumi a ruune, antre mu nansi kaye a ruune, mu suusé mu dhayema sintane, kaye ka runume mmigna, suusé mu balima, runume mmigna, jongu tinritima an daye, tinrine mmigna. Mu ruune dayema foo ntunu, mu tinrine mmigna, musa déye bémigne rune susé, jongu an daye bangatima fénan. Yala mbhické ndi nruudutuma, woma gnanta dhi silvisé? Pabia mu gnanta dhi silvisé an rundutuma. Mu kottu yéma-a ila biran nini man budena, an mujuma: ngnina lami, gwigna né, mu riige mu bhuma daadati. Iwigne-gwigna dhicka koru nan gha an budena. Gwigna birani an mujuma, mu gni ghune bude ghune, nkockma mbangh iwitine. Nan na idéma irotane nkockma: jabéti, ibuiyi yimesine-yimesine. Mu yéye idimo kar jabétima mbu; ngnine. Ibuiyi yimesine-yimesine mu rotu nkockma mbangh bane. Gwigna gnowurune nsubane né. Kaye fo lhajatini an suubma, mo di modena lacki. Nkan na bhické idi woma mu di rispité mu- mu- fuckoma. Di a azéyeti yangh né, nru rundutighi ru di ngnima langhi. Ma mula toye ki mburi- fi kirbi. Ni kirbi, ni go yine ni dan fu bhondeti nsubema. Ni jini dorong, sini, mu déye ni kirbi, go fé sééne. Ma ni go yine ni dan fu bondeti nsubma. ni jini song, thééckane. Mu déye mu nthiabema, buugoma jongu. Dhi musale mu mhaama.